निर्जलिकरण खानामे पानीक मात्रा ज्यादा हुइना हे । निर्जलिकरण ओहके सहि ढँगति बनाइकना एक माध्यम हे जेहमे खाना खैना अनाजमे यहति पानीक मात्रा हटाके लम्बा समय लुक्का बचाइके सहयोग करना काम हुइता । निर्जलिकरण करके हमरे किराकाँटि ति, भुँकडि लगना ति, पोषण बढाइक तेहना, स्वाद बढाइक तेहना, बिग्डेक ति बचाइक तेहना हमरे निर्जलिकरण करके खाना मजा ति बचाइ सिकत होइ ।